Piano ndia hatoli la ne'en nai feta nai gereja hatoli la paken untuk iringi hatoli la lakame hatak ndia halan manaa terus tao na hatoli yang manakamek a boe bisa nakame no mana'a.